حيواني المفضل هو الفهد، <hesitation> أحبه لأن يعتبر رمز للقوة والسرعة، وكمان فيه نوع من الجمال، <hesitation> في حركته ومظهره، <hesitation> الفهد يعيش في الطبيعة بحرية ويعتمد على نفسه في الصيد، وهو حيوان مثير <hesitation> للإعجاب، <hesitation> وأحب الطريقة إللي يتعامل فيها مع بيئته، وأعتقد إنه يعكس نوع من ال - الحرية و الصلابة.